Mi yidi yarugo njaratedam je dukkuje. Bedo ta'a dukkuje bidda ndiyam mai sai ta'a bikkoi mai ha tasow manga sai wata kantu jilla dum wata ha fewnandu to fewi sai goddo yara.